Yo creu que no, porque la verdá es que la entredependencia es una parti natural dela condición umana. Denguna pressona es una isla. Tolas pressonas dependemus d'otrus en graus destintus, sea pa recussus tenel, sea pa compartil conocencias, sea pa recebil sostribu emocional. La utusuficencia assoluta es difíci de logral, dau que la sociedá i la economía están inseñás palas pressonas estal aprendías en cosas concretas i alogu se sostribin ellus i ellus.